नहीं दूसरे व्यक्ति को पूर्ण रूप से समझना मुमकिन नहीं है। कहे बर ओकर विचार अलग हो ही ओकर अभिव्यक्ति दुसर हो ही ओ का करना चाहत है । का खाना चाहत है का पहनना चाहत है ये सब ल समझना मुश्किल है। लेकिन कुछ कुछ चीज ला समझा जा सकत है।